мен негізгі бүгін әңгіме айтқым келіп отырған тақырып бұл жерде маман болмағаннан кейін мен ештеңе айта алмаймын неге
емделу сақтық жағынан
именно біздің отношениеміз туралы айтқым келеді да көбірек сөйлескім потому что
біз емделу сақтық туралы ештеме айта алмаймыз ғалымжан бәрібір
оның емі өйткені жоқ реально білесің бе қайтыс болған адамдардың саны қанша екенін
біз бір күн бұрын ғана айттық қой михуаға иә сен түсінбейсің мынау ы сегіз мың адам қайтыс болды бұдан деп
қазір мен сайтта қарап тұрсам он бір мың екі жүз алпыс алты адам қайтыс болған
оның төрт мыңы италияда
өкінішке қарай иә

бірге иә ғалымжан оразымбет және мен белла орынбетова
сіздермен бүгін ы коронавирус туралы айтамыз ба біз
иә сол туралы айтайық енді
сіздерге қазір мынандай бір м әбден мүмкін сіздерге жауыр болған сондай қалай сақтану амалдары туралы айтпаймыз негізінен адамдардың иә жаңа сен ғалымжан айттың көзқарасы қатынасы бұған мхм
меніңше адамдар көбінесе өздері көзбен көрмегеннен кейін сезініп жатқан жоқ та
біз үнемі журналистикада да айтамыз статистика деген ол жай ғана статистика
мысалы саған айтса мысалы жүз адам қайтыс болды деп сен жай ғана ну жүз адам деп айтасың да болды саған сан ол ештеңе білдірмейді
ал егер сен суретін көрсең ол сенің танитын адамың болса бір адамның өзі ана салыстыратын болсаң жүз адаммен өте ауыр трагедиясы
сондықтан мхм осы мәселеге ы байланысты подкаст жазуға туралы мен сенен сұрадым ғалымжан ұсыныс мхм
біз енді қазір енді мораль оқымаймыз ешкімге жай ғана осы туралы сөйлескіміз келеді
өйткені мені қатты алаңдатып тұр
мен астанада қаншама адам күннен сайын жаңа көбейіп жатыр көбейіп жатыр
осындай блокадада отырғанда қорқасың бәрібір алаңдайсың мхм
ол тек қана менің ойымша тек қана астана мен алматыда болып жатқан жоқ
мен і шындап келгенде паника себу емес ы өңірлерге кетіп қалды ма деп алаңдаймын
өйткені адамдар ағылып жатыр да ол осы ыыы карантинды қойғанға дейін де адамдар былай да былай да өтті
мүмкін қазір м бір жерге жетпей жатыр ма дәрігерлерге бара алмай жатыр ма мүмкін әлі инкубациялық периодта жүр ма әлі мхм
сондықтан алаңдаулымын
басқа уақытта енді алаңдама деп не айтуға болар ма еді ііі ақыл айтып кішкене де
мхм ы дәл қазір бізді именно сол алаңдау құтқаратын сияқты да
менің ойымша біз көбірек алаңдауымыз керек бірақ алаңдауды жаңағындай жөн жосықсыз паникамен шатастырып алмау керек
алаңдау жаңағындай трезвый алаңдау болу керек сияқты түйсіну ауырлығын түйсіну иә осының
бізде әлі де осындай жағынан кемшілік бар сияқты
ы мен дәл қазір енді түрін айта берсек көп болатын шығар
мен көретін екі не бар да қалай вызов дейміз бе
біздегі қарым қатынас қатынас қарым қатынас емес біздегі қатынас осы нәрсеге біріншісі адамдарда мойындамау әлі де жаңағы конспирологиялық бір ойдың жетегінде жүрген сияқты
әлемде әйтеуір бұл болып жатыр ма демек біреуге керек деген сияқты конспирологиялық жаңағындай нәрсе
екінші адамдардың ол енді барлық уақытта деп айта беруге болатын шығар сондай бір қызық түсінігі
бұл иә болады ы бұдан жүз адам өледі мың адам өледі бірақ маған қатысы болмайды
неге адамдарда сондай сенім болатынын мен түсінбеймін
иә мен мойындаймын мақұл астанада там отыз адам ауырып қалыпты алматыда жиырма адам ауырып қалыпты дүниежүзі бойынша жүз мыңнан асыпты бірақ бәрібір маған бұл қатысы жоқ деген нәрсе
хотя жаңағы жүз адамның бәрі де сондай ойлаған болуы мүмкін де
даже италиядан мысалы үшін ушықтырып жатқан себептердің бірі жаңа карантин болады деген аймақтардан қашу деп отыр ғой басқа аймақтарға мхм сөйтіп өзімен бірге алып барған
даже сол адамдарда сондай ой болған сияқты да
мына жерде болып жатыр мен қашып кетсем мен бұдан аман қаламын
жоқ онда адамдарды өйтіп айыптауға болмайды сен қаштың деп ол инстинкт самосохранения дейді ме сондай нәрсе ғой жақсы қасиеттердің бірі
бірақ бәрібір адамдардағы жаңағындай айналамның бәрінде болады бірақ маған жоламайды деген
адамдардың бір аргументі бар олар айтады ы тұмаудан жыл сайын мың адам өледі сендер жаңа ғана көріп қалдындар ма ооо
вот осы аргументі мысалы ы деген сайт бар осы сайтта қанша адам туды тіпті қазақстанның өзінде қанша адам өлді оның бәрін тіркеп отырады
бірақ коронавирус бойынша оларда жеке жаңағы мәзір мәзірде ол жерде деректер басқаша
мысалы бізде қазақстанда бүгіннің өзінде ы мысалы жүз адам қайтыс болуы мүмкін бірақ біздің неде счетчикта ол тұрған жоқ коронавируста
оның счетчигі басқа
мына жақта мысалы бүгінгі италияда алты жүз жиырма жеті адам көз жұмды деген ол тек қана коронавирустан көз жұмған адамдардың саны
енді қазірге мысалы біз бұл подкастты қазір жиырма бірінші наурызда жазып отырмыз түнгі сағат бірде
қазірдің өзінде ы италияда төрт мың отыз екі адам қайтыс болған тек қана коронавирустан
осы үш аптаның ішінде жаңағы
и бір нәрсені ескеру керекпіз
бізде медицина жағынан болсын қандай даму жағынан болсын бізден әлдеқайда озық мемлекет
технически экономикалық әлеуметтік потенциалы бізден әлдеқайда жоғары бұндай жағдайда и сондай елде осындай болып жатыр да
одан кейін бір нәрсені нақтылау керек сияқты менің ойымша
жаңа сен айттың ғой ы медицинасы ең мықты деп
ы жоқ ең мықты емес бізден әлдеқайда мықты деп
бізден әлдеқайда мықты бірақ германияда мысалы ыыы германия канцлері ангела меркель төтенше жағдайда телевизиядан сөйледі ғой
сол кезде ол кісі он бес жыл бұрын шыққан екен сөйлеп бүгін ы бүгін емес і кеше сөйледі
сол кезде сонда ол адамдарға былай деп айтады да
германия әлемдегі деңсаулық сақтау жүйесі ең мықты ең тамаша ел
бірақ осының өзінен бізге мынандай салғырт қарауға болмайды
өйткені біздің больницамыз бірден толып кетуі мүмкін
біз тіпті адамдарға көмек көрсетіп үлгере алмаймыз
сондықтан өте қатты ыыы назар салыңдар бұған
ыыы біз көп адамнан айырылуымыз мүмкін деп ііі қазірдің өзінен айтып отыр ол кісі
и сосын айтады бұл жаңағы цифрларға қайта айтады ы бұл абстрактілі цифрлар емес ол біреудің әкесі біреудің атасы біреудің шешесі біреудің әжесі біреудің жаңағы жолдастары әріптестері
сондықтан әрбір өмірге жауапкершілікпен қараңыздаршы деп
ну спич өте мықты болды кейін бір өзің оқырсың тоже оны
жақсы оны қарайын
просто мен жаңа италияның мүмкіндіктерін айтып жатырмын да экономикалық болсын медициналық болсын басқа мүмкіндіктері бізден әлдеқайда жоғары елде сондай не болып жатыр
одан кейін бізде енді мен одан сайын жаңа айқайға сөйлем қойып дүрліктіре бергім келмейді
бірақ бәрібір реалист болайықшы оны біз жақсы нәрсені көп айтсақ деген дей бермей нағыз реалист болайық
біздегі мысал үшін әлеуметтік желілерде даже өзіміздің таныстарымыздың ішінде біз жеке танитын адамдардың ішінде мен қазір карантиндемін тест жетпей жатыр деген адамдарды оқып жатырмыз иә
то есть иә иә уже мен мысалы үшін бүгінге дейін даже менде сондай ой болса а неге менің бір танысымның ішінде осындай жоқ дейтін болсам уже менде ондай бір себеп бар сенуге мхм менің таныс адамдарым
жаңағы статистиканы нақтылайықшы дегеннен бастап отырмын ғой
бізде байқасақ тест жетпей жатыр деген проблема бар
то есть дәл қазір бізде қанша болды бүгін елу екі адам болды ма иә кеше иә елу екі адам иә
то есть оны аңықталғаны деп айтқанымыз дұрыс сияқты
то есть аңықталмаған да қатерлер бар екенің ескеру керек те
бұл не үшін жаңағы ойбай аңықталмағаны әлі миллион мың деп адамдарды қорқыту үшін емес наоборот мүмкіндігінше сақ болуы үшін керек
неге өйткені аңықталғаны бізде кей адамдарда сондай түсінік болатын сияқты аңықталған елу екі адам болса а значит елу екі адамның кім екені белгілі қалғандар могут расслабиться деген сияқты
мхм жоқ ол ешқандай ондайға жіберуге болмайды
сол үшін бар уақытта ақпаратты берген кезде әр мелочқа сақ болу керек да менің ойымша
анықталғаны анықталмағаны то есть анықталғаны деген бір ақ ауыз сөздің өзі әлі анықталмаған да мүмкіндіктерінің бар екенін акцент жасап отыру керек сияқты
может сол кезде хотя бы адамдардың хотя бы бір белгілі бір бөліміне сол да қосымша әсер ететін шығар
мен білесің бе қазір неден қорқып отырмын менікі кішкене эгоизм болатын да шығар
өзімді ақтап алайын салауатты эгоизм деп
бізде астана алматыдан өте көп адам бері қарай карантинге шықты қашты деген сияқты әңгімелер өте көп естідік те
носительдер сол уақытта келіп қалмады ма
а мен оны ескермеуге ешқандай қақым жоқ бәрібір ескеремін
шымкентте соншалықты абыр сабыр жоқ қазір көшеде адамдар көп
иә бұрынғыдан қарағанда общепит ана мына нелерде орындарда адам аз дейді мен өзім үш төрт күн болды қалаға шықпағаныма
бірақ бәрібір адамдар көп далада
то есть бізде мен оны не үшін айтып отырмын білесің ба бізде адамдар көп әлі
шымкентте хотя бы бір жағдай шыққан кезде ғана топырлап ішке кіре бастайтын сияқты
а ол кезде кеш болады ғой өйткені бір адам бірнеше адамға аз уақыттың өзі білгенге дейін жұқтырып үлгереді
иә ең жаманы сол да
контакт жасайды деп бірақ ы шымкентте мысалы біздің қазақстанда үш адамнан әлдеқайда көп ол сан
математикалық есеп бізге жасалғаны ііі жаңағындай бір аптадан кейін күрт өсуі мүмкін деп айтады ғой
меніңше бұл бір аптадан кейін біздікі италиядан да әлдеқайда көп болуы мүмкін
иә ол контакт жасау өзі білмей ол бір бар
а ол ана оны анықтағаннан кейін ше жаңа контакты болған адамдарды анықтап соңына түскенге дейін олар қанша адамға кетеді
то есть тарап кете береді де ол нәрсе
иә проблемасы сондай ғой сен мысалы кімге жұқтырғаныңды кімнің ауырғанын тіпті білмейсің ешқандай да
вот именно одан кейін адамдардың просто біз енді адамдардың осы нәрсеге қатынасы туралы сөйлесейікші дедік қой енді акцент негізі осы жақтан болатын шығар деп ойлаймын осы жағынан
иә просто бізде адамдарда мынандай таныстардың ішінде де сондай бір не бар көзқарастарды естимін
ммм мысалы дәл қазір енді мақұл бүгін кеше қарағанды қосылды оған дейін алматы мен астана ғана болды
ы басқа региондарда мысал үшін шымкенттік болсын жаңа оралдық болсын семейлік болсын мынандай ойы бар сияқты да
бар сияқты емес бірнеше адамнан естігенмін де
вот мен қазір көшеде жүре тұрамын жұмыстарымды істей тұрамын
менің қаламда мен тұратын жерде бір адам шықты деп естісек болды үйге тығылып аламын
кешіріңіз ол кеш болып қалмайды ма деген сөз де
иә менікі мүмкін сақтық па қорқақтық па білмеймін
мен алғашқы уже каратин бір нәрсе мүмкіндігі бар деген қазақстанға жетті деген кезде уже күрт шектеп тастадым да үйде жатырмын
бір ақ рет бір қажеттікпен шығып келдім болды
содан кейін үйдемін азаннан азанға дейін қазір
яғни сен басқа біреуден шығып қалғанда мен үйге барамын деп мүмкін сенің өзің да жұқтырушы болуың әбден мүмкін ғой
әбден мүмкін конечно
біз айттық қой осы коронавирусқа қатысты адамдардың ы көзқарасын қатынасын жаңағындай айтамыз деп
мені қатты бір уайымдататыны жаңағы мысалы фейсбукте өзіміздің ана қайнар олжайдың тобы бар ғой журналистердің мақалаларын қателерін бөлісетін
мхм мхм бір мақала шығарыпты да бір ернұр деген сайт екен
сол ы жазыпты ернұр ернұр кейзет иә шымкенттікі
иә шымкенттікі ме мен білмеймін маңызды емес шымкенттің несі иә
сиыр еті вирустық инфекциядан қорғайды деп шығарған да соны адамдарға бөлісіп жатыр жанталасып
енді адамдар мысалы оны тақырыптың өзінде айқайлап тұр
зерттеушілер дейді де ы мақаланың ішінде зерттеуші кімнің аты жөні қандай мекеме ондай ештеме жоқ
просто тупо бір анандай бір ы витаминді қабылдау жаңағы сол туралы материалды сала салған да
енді адамдар бізде көбінесе ақпараттық жаңағындай кемшін жасаватыр
мысалы фейсбукте біз отырамыз күніне бәленбай пост оқимыз да біз ойлаймыз а бәрі адамдар біледі деп
бірақ бізде фейсбукқа кіру мүмкіндігі жоқ адамдар өте көп қой
олардың өзі мысалы біреулер мазақтап жатыр өткенде бір видео шығып жатыр да бір әйел маска киіп алған да жаңа көзі ойылған ы ауызы мұрны ойылған бір нені киіп алған да
сол міні мынандай маска киіп алдым деп жаңағындай айтып жатыр да
проблема бұл мхм кәдімгі проблема өйткені адамдарға ақпарат жетіп жатқан жоқ
адамдардың қазір ақпарат көзі вотсапп болып жатыр да а вотсаппқа ондай
сайттың өзі ресми сайттың өзі коронавирустан кейін бізде карантин жарияланғаннан кейін үш күннен кейін бірақ ашылды бүгін ғана болды ол сайт мхм
оның өзі адамдар көп білмейді былай қарасаң статистикасына адамдар да аз кірген оған мхм
жаңағы адамдардың аңғалдығын ы пайдаланып журналистердің өзі бір жанталасып бір трафик жинауға тырысады
ыыы біреулер анау несін ы адыраспанын сатып олар жанталасып жатады
былай қарасаң адамның бүкіл анандай бір ы несі шығады ғой бір жаман бір қасиеттері мінезі соның бәрі
соның бәрін шығарып жатқан сияқты да бұл коронавирус
біздің қоғамдағы ең бір экономиканың нашарлығын адамдардың жаңағындай сенбеушілігін і надандығын барлығын барлығын шығарып беретін бір не сияқты да осындай бір көрсеткіш сияқты ма білмеймін
сияқты деп мен айтпас едім дәл солай
сияқты емес мен үшін енді сен үшін әрине сенің ол жеке көзқарас
дәл солай одан кейін жаңағындай иә арзан трафик қуу қазір өте көп
ернұр кейзеттің жаңағы несін оқыған жоқпын
бірақ егер дәл жаңа ы е мақұл тақырып қойып айқайлатып қойып тексті басқа болып шығады ғой әр жағында
а егер текстінде сондай бір нәрсе болатын болса менің ойымша оны жауапкершілік жауапқа тарту керек
өткенде ерлан оспан бір пост жазды по моему егер қателеспесем мынандай ой айтылды
дәл қазір осындай ақымақтықпен таратып жүрген адамды даже террористке теңеуге болады
өйткені залалы мен онымен әбден келісемін
иә жақсы біз адамның құқығы басқа мүмкіндіктерді де басқа уақытта біз ескеруіміз керек шығар
бірақ дәл қазір адамның ең басты құқығы ол не өмір сүру құқығы иә
иә а оған қауіп төніп тұр ма значит ыыы дәл төтенше жағдайда дәл қазіргі осындай полный тотальный жаңағы қазақстанның шеңберінде ғана емес
дүниежүзінде төтенше жағдай кезінде мен ол нәрсені ешқандай неге жаңа жазалаушы ниет жазалағанды қалайтын психология деп маймөңкелетіп жатпас едім
дәл солай ешқандай аяусыз
иә мен атып таста болмаса зынданға таста демеймін
штраф салып таста білмеймін оның ақпарат тарату қоғаммен байланысу мүмкіндігінше шектеп таста төтенше жағдайға біткенге дейін бір жерге қамап таста
бірақ карантинді изоляцияны біз тек қана жаңағындай ауырғандарға емес именно сондай жаңағындай өтірік информация тарату дүрліктіру жаңағындай трафик қуу деген адамдарға да қолдану керек те
а сен сиыр етінен жазылады деген кезде неге сүйендің
не кімге сілтеме жасадың
жақсы керемет сен изоляторға отырғаннан кейін де дәл сол мақалаң трафик көп әкеліп жатқан шығар саған
біз сен үшін қуаныштымыз бірақ сен изоляторда отыра тұр осы әрекетің үшін
осындай отношение ғана адамдарды толық шектей алмайды бәрібір шектей алмайды
бұл барлық і жаңағы басында тұрған тақырып па ол бәрібір болады бірақ белгілі бір несін шектеп алып қалуға болады деп ойлаймын
то есть қабылданатын шаралар менің айтқым келіп отырған нәрсесі жестко болу керек
мүмкіндігінше жестко
і сен өте дұрыс айтасың жаңағындай мәселе біз біреуді бір жазалау емес
мен мысалы оны да қате деп санаймын мысалы адамдарды сәл қит етсе жазалау жазалау деген сияқты
проблема неден шығып тұр содан қарау керек болар
бірақ бұл дәл осы сәттегі мәселе мысалы менің і құқығым аяқталады сенің құқығымен қуысуға бастаған кезімде
егер жаңағы адамдардың білімсіздігін пайдаланып жаңағындай өзінің ыыы бір әрекетін і жасайтын болса
немесе бір той жасаудың өзінде бізде кәдімгі той жасаған адамдарды кешірім сұратып
немесе бір ыыы артық дезинформация і келтірілген адамдарды жаңағындай кешірім сұратып видеоға салып қояды да болды сонымен нете салады
бірақ жауапкершілік кәдімгідей толық қатаң болу керек
ыыы бас бостандығынан айырылады ма айырылсын
айыппұлын төлейді ма төлесін
бізде көбінесе негізі қателік бар адамдарда ол енді үкіметті жамандағандай ғана емес мәселе
қит етсе үкіметтен ғана талап етеді да анау шенеуніктер ана жемқор бірдемелер деген қылмыс дегеннің бір үлкен кішісі жоқ
сен бәрібір мысалы жаңағындай жалған ақпарат таратып тұрсың ба сенің жазаң тура сондай болу керек та енді тура осындай емес өзіңнің і қылмыс жасаған ыыы шегіңде жауапкершілігіңнің шегінде
сондықтан біз көбінесе бір жақта боламыз объективті болмаймыз бұл жерде иә
тойға баратын адамдардың өзі ол не ойлады жаңағы тойға шақырған адам ғана емес қой олар да өзі саналы түрде барып тұр
елде карантин жарияланғанда төтенше жағдай бүкіл ел бойынша бүкіл дүниежүзі бойынша
сен не не үшін бардың ана тойға
ыыы осы бүгін жиырмасы ма
бүгін ы жиырма біріне қарай өтті ғой иә
а білесің ба мен оңтүстік қазақстанда дәл осы жиырмасы күні қазір досымның үйлену тойында жүруім керек едім

иә вот именно болып жатқан жоқ
өте үлкен жауапкершілік танытты

сенесің бе дайындап қойған осы мынау нені жариялады ғой он бесі күні төтенше жағдай жариялады ғой
иә даже сол кезде ол әлі де болса бір үміті болды да может тойға исключение
потому что ну енді оны да түсіну керек
ол жаңа үйленген адам
ол сонша тойға дайындалды барлығын шақырып тастады
тойға арнаған шығындарының жартысын уже жаратып қойды
көп нәрсеге заклады береді анаған алады мынаны алып қояды
но даже солай істей отырып қатты өкінсе де іші ашыса да енді бұл подкастты тыңдаса ол досым ренжи қоймас
мен оны жаман жағынан көрсеткім келмейді наоборот мен оны қуанып ы қалай қуанып то есть соның жауапкершілігін айтқым келіп отыр да
мхм а ол бас тартты
и даже үміттеніп отырды да содан кейін отырып и тойға тыйым салады дегенге дейін то есть ы тойға тыйым салады дегенді естіп мәжбүр емес а онда болмайды жоқ керек емес мен таратушы не болғым келмейді деген
то есть адам біріншіден өзі жауапкершілік сезініп тұр
басқалардың өмірі үшін де жауапкершілік сезініп тұр
и басқалардың өмірі үшін жауапкершілік алуға несін дайын емес екенін ашық айтып отыр
ол айтады той болмайды деді ол той болмайтын болды деді содан кейін уже тойларға да баруға тыйым салынды
ол қазір тоқтатты
а қазір ойлашы алматыдан ағылып келді астананы енді мақұл ешқайсысында жоқ деп ойлай қояйық
ы бірақ сырттан туристер басқалар келіп жатқан тек алматы мен астана емес қой
шымкентке де келіп жатыр иә алматы мен астана сияқты үлкен мегаполис емес шығар ыыы сыртпен қатты қарым қатынас байланысы соншалықты не жиі жаңағындай мықты
бірақ бәрібір бұл жақта да адамдар бар бұл жақта да адамдар сыртқа шығып келеді ең болмаса уже сол барып келген адамдардың қарым қатына
то есть тойда солардың бір екеуі болмайтынына ешқандай кепілдік жоқ
то есть риск өте үлкен
кемі екі жүз үш жүз адам жиналады ол тойға
төрт бес сағат бір бірімен қарым қатынаста болады жақын тығыз дастарқан басында би алаңында және басқа
ол үлкен жауапкершілік
ыыы факт чек і шығарған еді кореядағы отыз бірінші пациент туралы
осы коронавирус анықталған кезде отыз бірінші пациент болып бір әйел тіркеледі
ол ы бір сектаның мүшесі жаңағы өзі
сосын карантиннің ыыы де мындай емделіп жатқан кезде соның өзінен шығып кетеді
і бір анау ғой өзінің шіркеулерінде бір м бір адам қайтыс болған кезде сондайға барады да жаңағы там бес жүз адамға жұқтырып сол күрт өсіп кетеді
отыз бірінші пациенттен і бірден жаңағындай нелерге барғанда
дәл сондай эффект бізде да болуы әбден мүмкін
а давайте осы нәрсені біз ммм мысалы дүниежүзіне ортақ жаңа қазақстан ба дүниежүзі бойынша ма солай айту керек сияқты
отыз бірінші пациент несі кейсі или эффекті білмеймін
шартты түрде иә то есть любой адамға сен отыз бірінші пациент болма деген нәрсені де
именно осы кейсті менің ойымша өте жақсы не қылу керек
одан кейін бізде бұл тақырыптан айну ма айнымауы ма білмеймін мысал үшін өткенде карантинде жатқан бір жігіт жігіт қыз білмеймін пол даже білмеймін нақтыламай ақ қояйыншы
қашып кетті иә карантиннен иә иә түркістан облысында
и бұл жауапкершілік жоқ та
ол бірінші қайда барады міндетті түрде үйіне барады
ол мені карантинде қайтып қашып кеттім деп бір айға пәтер жалдап алып үндемей жатпайды ғой бір жерде
даже пәтер жалдаған күннің өзіне ол пәтер иесімен контакты болады
а ол туысқандарына барады
мүмкін пронесло мен сондай деп үміттенемін мүмкін пронесло ол адамда ондай болмады ол просто карантинде жатты
а енді өзің ойлашы сода болса қандай болады
осы уақытқа дейін уже оңтүстіктің өзінде жергілікті деңгейде үлкен пандемия жүріп кетер еді иә бір адамнан
мен тақырыптан неге ауытып кетпейікші деп айтып отырған себебім мен мына нәрсені тек қана тығып кеткім келеді да біздің қатынасымыз туралы болып отырғандықтан
біздің жалпы пандемия қазіргі жағдайдай ғана емес көп нәрсеге бір қатынасымыз бір неміз қасиетіміз мен таңқаламын и вообще түсіне алмай кететін шығармын
біз сондай пофигизмімізді еркіндігімізді сондай кезде бір еркіндік сүйгіштігімізді жаңа құқығымыздың керемет екенін сондай жерде көрсеткіміз келеді да яғни соны бір мақтан тұтамыз
то есть мысалы шартты түрде
там теректі ауылының там білмеймін қазанды көшесінің бір тұрғыны шартты түрде милициялармен ерегескенін мақтан тұтады
мхм бір ұрлық жасағанын мақтан тұтады біреу кеше өліп он бес бөтелке арақ ішіп қойғанын мақтан тұтады
то есть не тем гордимся да
и жаңағындай не бір психология бар ой мен елестетемін даже сол адамды не қылған кезде мен сондай просто біздің осы ортаның адамымын ғой мен де
сол нәрсе елестеді да маған адамның шығып карантиннен қалай қашып шығып кеткенін жолдас балаларына айтып беріп отырып мақтанып отырғанын
біздің қатынасымызды анықтайтын осындай бір теріс бір менталитетімізде бар да
ы енді өзім және ұлттық бар сияқты меніңше жаңағы вот именно вот именно не үшін екенін түсінбеймін то есть
бір жақсы нәрсемен емес сондай кері нәрселермен мақтанамыз да
одан кейін м жаңа туыстарымыз жақындарымыз үшін қамқорлық жаңағындай не туралы айтып отырмыз ғой жауапкершілік туралы
мен бүгін әсия бақдәулетқызының постын оқыдың ба
жоқ оқымадым
сол жердің бір жері әдемі маған ұнады енді коронавирус туралы несі
бір несін айтайыншы қазір
былай айтады біз бір бірімізді шайға шақырып той тойлағанды жақсы көреміз ғой
қазір бір бірімізді жақсы көргенімізді бағалайтынымызды кездесуге бармай алақанын беріп амандаспай көрсетуге қажетті уақыт дейді
енді оригиналда оқып отырмын
иә өте тамаша тамаша біз анау жай күндері мақұл құшақтасып бет сүйісіп біздің бір сағат құшақтасып тұрайық махаббатымызды көрсету үшін
бірақ дәл қазір м қатты қатты келісемін бірін жақсы көретініміз мен сені қатты жақсы көремін мен сенің саулығыңды тілеймін сол үшін сенің үйіңе бармаймын
тура осындай қатынас керек қазір бізге
мен сені қатты жақсы көремін мен сенің сау болғаныңды қалаймын мен сенің саулығыңды тілеймін сол үшін кешір мен саған қазір қол беріп амандаса алмаймын
даже белгілі уақытқа сенімен қарым қатынасты шектеймін
то есть дәл қазір біздің жақсы көретінімізді біздің қамқорлығымызды көрсететін бірден бір қасиет бір бірімізбен именно
қарым қатынасты шектеу мүмкіндігінше
тек өзің бір жаққа қарай шығу емес сырттан да қабылдамау
ну енді барлық ы адамға сондай саналы жақындар мен достар тілеймін
енді есігіңді келіп қағып тұрса кіргізбей жібермейсің ғой
сананың қажеті мен кіргізбей жіберетін едім әбден
өйткені мен өзім үшін емес мен балаларымды ойлаймын да ертең мен қазір ауырып қалатын болсам ертең мен өліп қалатын болсам оларды кім асырайды
мен сол үшін ойланамын да
мәселен бұл жерде жаңағындай сен айттың ғой пофигизм деп адамдарда
пофигизм бар бірақ эгоизм сияқты негізінен
адамдар неге анау ы карантиннен қаша бастады
ең бірінші адамдарды орналастырды да ы жағдайы жоқ ы больницаларға
енді бұл көбінесе анау шенеуніктер біздің анау бір элитамыз шығар мүмкін
мынандай қарапайым м ауруханаларды олар көріп таңқалып қалды да
ммм мхм су жоқ іші терезесі аңғал саңғал да біздің жүйеміздің бәрі осындай
ыыы олар просто ондайды үйреніп қалған
ы оларға қашпау үшін оларға бір кемінде бір бес жұлдызды үш жұлдызды қонақ үй сияқты бір жерлерге жатқызу керек болған шығар мүмкін
а мынандай жерде жатқысы келген жоқ та қаша бастады адамдардың барлығы
кейбірі мен естідім кейбір адамдар тіпті самолеттан түскен кезде басқа бір несін айтады екен
а мен осы неден атыраудан ұшып келе жатыр едім деген сияқты немесе басқа адресін басқа телефонын аты жөнін даже өзгертіп
сондай жағдайлар өте көп болған деп айтады чаттардан түрлі адамдардың айтуы бойынша
и бұл жерде проблема эгоизмда да адамдардың өзін тым қатты жақсы көруі
басқалардың қауіпсіздігін басқалардың жаңағы амандағын бүйтіп салыстыратын кезде ол конечно қарамайды да одан көрі оған комфорт жақсы өзінің комфорты
үйіне барса аман есен жетсе
сол анау шағасы ауырады ма қаншама мың адамға жұқтырады ма оған бәрібір мхм
бұл жерде бір мен эгоизм деп айтатын едім басты мәселе проблема
эгоизм бар енді біз адамдардың жаңағындай теріс менталитеттері теріс қылықтарын айттық иә
мхм енді оларды ақтап көрейікші
адамдар неге солай істейді
менің ойыма қазір мынандай нәрсе келіп отыр
біздің адамдар біздің медицинаның біздің жаңағы жалпы осы жүйедегі жаңағындай нәрселерді біледі
ну жалпы жүйеде бүкіл неге шықпай ақ медицина деңгейінен шектелейікші
мхм бізде медицина қандай
мен мүмкін адамдар да біріншіден медицинаға сенбеуі болуы мүмкін кейбірлерінің бәрі бірдей ақымақ жауапкершілігі жоқ емес шығар
қашып жатқан тығылып жатқан жаңағы бармауға
екінші бір адамдар мынандай сенім болатын сияқты менде жоқ мен сенімдімін
а вот қазір карантинге жапқан жерге барсам сол жердегі біреуден жұқтырып аламын
то есть өзін сақтау үшін тек қана қашып құтылуы емес сақтау үшін де сондай бір қадамдарға баратындары бар сияқты арасында
мен бір жағынан оны түсінер едім білесің ба неге
мен енді ну солай болды ауру сырқау біраз айналдырып мазалаған уақыттар болды бірнеше кезеңдер тіпті
сол кезде мен біздің ауруханаларда жатып көрдім
жоқ мен ол жерге жоқ әншейін ауырып ауруханаға жатқанның өзі де нашар ғой қандай мықты клиникада жатсаң да жоқ
ы дәп біздің клиникаларда біздің емханаларда мен жату м нелерде ауруханаларда жоламауға тырысатын едім мүмкіндігінше
мен ол жердегі дәрігердің адамға деген қатынасын өзінің ісіне деген қатынасын біздің медицинаның деңгейін бір адамдай көрдім деп айта аламын
бір жағынан менің ойымша адамдарда барлығында емес шығар адамдарда содан да бір ескеретін сияқты
подсознаниесінде бәрібір тұратын сияқты
сенбеу яғни мына медицинаның қолына түскенше мен тыныш жүрейін деген
енді біздегі беріп жатқан ақпаратпен енді біз үшін ол таңсық емес
бірақ үлкен минус біздегі күнделікті беріп жатқан ақпарат қандай
екі жақты қылып қарайықшы бірінші медицина жағы толық дайынбыз алдын ала аламыз деп күнде айтады
а тікелей сонымен ұшырасқан адамдар тест жетпей жатыр деп шырылдайды
жоқ кешіріңіз сіздің дайындығыңызға тест жеткізіп беру кірмейді ме мен айыптайын деп отырған жоқпын
енді басқа күндерде қазақстанда ғана болып жатқан нәрсе болса әлемнің бүкіл әлемнен самолеттеп төгіп тастап тестті жеткізіп алуға мүмкіндік болар ма еді
әлемде жетпей жатқан нәрсе түсіністігімен да қарауға болатын шығар бірақ ең болмаса өтірік ақпарат бермесейші дайынбыз деп дайын емессің тест жетпей жатыр сенде кешір

тағы ақпараттың несімен шынайы өмірмен сәйкес келмейтін жағы
қазір базарға ы неге супермаркетке азық түлік алуға бармаған адам жоқ шығар уже
жай күндері бір үй бір семья бір апта екі аптада бір рет баратын шығар закупқа қазір адамдар күнделікті барып жатыр иә
ы енді қазіргі ақпаратымен сәйкес нәрсе азық түлік бағасы қымбаттамайды бір қалыпты ұстап отырмыз дейді және жол бермейміз дейді
кешіріңіз бұл біріншіден нарық сен жол бере қоймай қоя алмайсың
екіншіден жақсы сенейін сенің құдіретіңе
бірақ мен іс жүзінде басқа нәрсені көріп отырмын ғой
картошкаға жиырма алты теңге қосылыпты қантқа отыз теңге қосылыпты деген сияқты нәрсені
бүкіл қалалардан естіп отырмын мен қазір
ы менің өзім көріп отырмын мысалы бізде тоқсан тоғыз теңге болған картошка магнумның өзінде қазір жүз елу теңге
бағамын қарай ғой
жарайды онда әлемдік нарықта ол ыыы мұнайдың арзандауын ол ештене жасай алмайды бірақ і анау коридор қайда алты теңге
ол туралы әңгіме де жоқ қазір
ы одан кейін бір нәрсе бар тұрақтандыруға білесің бе
бізде стабилизационный фонд деген бар
бүкіл аймақтарда спк лардың жанынан жұмыс істейді стабфондтар
олардың қызметі функциясы не білесің бе
мемлекет оларға миллиардтаған ақша береді
олардың именно оның функциясы осындай төтенше жағдай болсын даже төтенше жағдай деңгейіне жетпейтін әншейін азық түлік бағасы басқа бір себептермен қымбаттап кеткен жағдайда
ол ірі азық түлік сататын жаңа өзінің келісімшартқа отырған жаңағындай азық түлік сатумен айналысатын орталықтарға супермаркеттерге ақша береді
мемлекет субсидия береді
ол сол жаңағындай период өткенге дейін жететін азық түлікпен өзінің складын толтырып ұстап отыруы керек
және жаңағы мемлекеттен алған ақшасының есебінен бұрынғы бағадан қымбаттатпай беріп отыруы керек
мемлекеттің бағаны тұрақтандырып жаңағы қымбаттатпай ұстай алатын бірден бір инструменті бар және ол өте заңды инструмент және одан бюджетке оған көп ақша бөлінеді
стабфондтар қайда деген сұрақ қазір
и магнумдағы тоқсан тоғыз теңгеден тұратын картошка аяқ астынан жүз елу бес теңге болып кетті
алло магнум субсидия алмадыңыз ба
онда айтыңыз кешіріп қой мен жеке бизнеспін анау мемлекеттен барып сұрап ал мен сұрайын мемлекеттен барып неге осылай болып кетті
ты что мемлекеттің жағынан да көп нәрсе идеальный емес
идеальный емес кемшілік өте көп
азық түлік бағасынан болсын медицина жағынан болсын
бұның бәрі адамдардың сенбеуіне алып келеді ме алып келеді
а енді ондай кезде адамдардың бәрін жаңағындай жаппай жауапкершілігі жоқ анау мынау деп айыптай беруге болады ма
мен именно адамдарды түсінуге тырысып көрейікші деген жақта деген кезде осы жағын да қарастырып көргім келді да бір жақты айыптап кетпей
өйткені жаңағы қазір адамдардың айыптаудан көз ашпай қалды да бір жақты кетіп қалды
мемлекет керемет бәрін әдемі істеп отыр вот адамдар тек қана кінәлі жоқ
мен түсіндім әрине сенің айтқаныңды түсіндім
і бір жағынан иә оларды ақтап алдың
бірақ бір жағынан қарасаң түгелдей емес бір жағынан ғана және мүмкін белгілі бір бөлігін ғана
осы тәуелсіздік алғаннан кейін біздің осы жиырма тоғыз жылдың ішінде біз үкіметтен қандай бір керемет көмек көрген едік
жиырма тоғыз жыл бойы бізде салмақтың барлығы адамдарға түсіп келе жатыр
қазір де ол түсінеді ештене өзгермейтінін тек қана өздерінің қолдарында екенін
сондықтан мен ойлаймын олардан аса қатты бір сондай бір батылдық немесе бір ерекше бірдеме талап етіп тұрған жоқ ешкім жанкештілік
жай ғана сұрап отырғаны үйінде қалу ғана
үйінде отыру сақтық шараларын орындау
соның өзін адамдар орындай алмай отырған сияқты меніңше
барлығын айтпайын і аз ғана топтың өзі сол адамдардың өзіне өте қатты нұқсан келтіреді қауіпсіздігіне
қазірдің өзінде мысалы сен де біліп отырсын ғой астанада алматы қаласында да адамдар көшеде жүр блокпосттарға барады шу шығарады
оны ұялмай қызармай еще әлеуметтік желіде шығарады
мынау өткізбей жатыр мынау мынандай не нәрсе бұл менің құқығымды таптап жатыр деген сияқты
и адамдар әбден үйреніп қалған да
мен бір жағынан ы былай ақтағым келіп отырғаны үкіметтің тарапынан да ақтағым келіп тұр бір жағынан
біз көбінесе сол бір жаққа ғана вот сондай билік құрып кеткір анандай мен өзім де шын айтқанда жақтырмаймын
ақпараттық саясатты қазір прямо нольде қазіргі жұмысы өте өте нашар
бірақ жиырма тоғыз жыл бойы көріп келе жатырмыз ғой ешқашан да бір жақсы болып қалған емес
қазірдің өзінде біз адамдардың өзінен сұрап отырмыз жауапкершілікті бізге уже үкіметтің ештеңенің қажет емес
тек қана адамдардың өзінде біздің үмітіміздің де біздің болашағымыз да
и сол кезде мысалы жиырма тоғыз жыл бойы ешқандай бір құлағы естімеген ештеңені көрмеген үкімет сені қазір естіп қалып саған бірдеме жағдай жасайды ма
не не истерика жасап отырсың сен өзің
і толық келісемін одан кейін мынандай нәрсе бар иә өте дұрыс кішкене толықтыра салсам
бұл жерде құқық мәселесін сәл жинап қоюға тура келеді
толық келісемін мемлекеттен дәл қазір отыз жыл ештеңе күтпеген бұл уақытта да ештеңе күтудің керегі жоқ
біз оған әбден көзіміз жетіп болды
дәл қазір әр адам әр адам даже әр жаңағы бүкіл қазақстан қоғамы деп не қылмай ақ қояйықшы әр адам жеке өзінің жауапкершілігін өзінің қауіпсіздігін өзінің саулығын өзі ойлау керек
мемлекетке мүлдем үміттенудің керегі жоқ мүлдем
нулевой үміт болу керек мемлекетке
одан кейін ы басқа уақытта мүмкін мемлекетке үміттеніп қалып басқа жағдайда да төтенше жағдайда емес
мемлекетке үміттеніп қалдым мемлекет міндеті еді ғой бұл мемлекеттің функциясы еді ғой деп талап етіп соттасуға дейін барсаң болады мүмкін сотта жеңіп шығарсың
но дәл қазіргі жағдайда сен олай құқық қууға да мүмкіндігің жоқ
ну просто мүмкіндігің жоқ
сен құқыңды до конца қуып біте алмай өліп кетуің мүмкін
мәселе осыда да бұл жағдайдың ерекшелігі сол да басқа ана бейбіт күннен деп айтайықшы
мен шыли соғыс болмай жатпаса да соншалықты бейбіт те күн болып тұрған жоқ қой
иә бұл қазіргі именно жағдайдың ерекшелігі сол сен құқық қуып ештеңеге жетпейсің
даже блокпосттан сені өткізуге хақың бар ма
мақұл ол сенің құқығыңды шектеп отыр ма енді өзің ақылға салып көр
менің құқығым шектелді
минусы қайсы плюсы қайсысы
плюсы сол мен тірі қаламын
минусы сол белгілі бір жағдай белгілі бір кезеңге бір айға екі айға мүмкін туысымды көрмей қаламын
мүмкін шай туысымды байланыс үзіліп қалады
қайсысы көбірек сен үшін минус екі үш айдан кейін туысыңмен табысу ма или екі үш күннің ішінде өліп кету ма
сондықтан қазір дәл қазір көп шектеулерді көп шектеулерді қабылдау керек
құқық мәселесін сәл шетке қойып сен дәл қазір бір ғана құқың бар өмір сүруге
бір ғана деп енді қатты айтып жіберген шығармын но негізгі деп айтайыншы
өмір сүру құқығыңды и және оны мемлекеттен талап етпей жатпай өзің шешуің керексің
өзің алуын керексің өзіңе болды
құқық деп айттың ғой сонда есіме бір кейс түсіп кетті де
италияда і жаңағы қазір естіп жатырсың ғой өзің анау өкпені желдету аппараттары жетіспей жатыр иә мхм
ііі сол жерде бір екі і жас жігіт болады
ііі аты жөндері есіме түспей қалды бірақ і олар өздері бір өкпені жасанды тыныс алдыратын жаңағы машина бар ғой соның клапанын өздері жасамақ болады
ол клапанның өзі он бір мың доллар тұрады иә өндірушіден мхм
оған тапсырыс бересің олар жасағанша
ана і екі жігіт жас жігіт олар сол клапанды схемасын сұрайды бірақ өндіруші бермейді
сосын өздері жаңа клапанды өлшеп өлшеп өздері три д і печатьпен і жасап ала алады
сосын жаңағы компания өндіруші компания оларды сотқа береді
и сотқа бергенде италия үкіметі ол ана екі жігітті ақтап алады
дәл қазіргі жағдайда құқық деген ештеңе емес
адамдардың өмірі тұрған кезде ол жерде тіпті ең озық италияның өзі сондай жағдайға барып тұр
сөйтіп анау екі жігітті ақтап алады
инновация технологияларының министрі сөйтіп твиттерында жазған осы жөнінде
так что ы құқық деп айтатын болсақ құқықты ол кейін міндетті түрде түгендейміз
бірақ ең бастысы адамдардың амандығы қазіргі жағдайда
енді қарапайым тілмен айтқанда ораза намаз тоқтықта ғой
құқық та сау кезде керек
и ауру кезде де құқық керек бірақ дәл қазіргі жағдайда емес
мен бар ғой алдында да екеуіміз сөйлестік қой егер мынандай бір жағдай ушығып жаңа больницалар толып кететін жағдайда бізде де мысалы италияда жетіспей жатса біздің өзімізде ы қазақстанда жетіспейді
аппаратура да жетіспейді медикаменттер де жетіспейді
сол кезде мен ы сол кезде құқық туралы айтатын шығармыз бәлкім
ол кезде кімнің жағдайы жақсы кімнің жасы ы үлкен немесе бір сондай лауазымдарына қарап емес сол кезде вот құқықты сол кезде талап ету керек
барлық адамдар тегін медицинаға құқығы бар деген сияқты
ммм мен сол жерден қорқамын мысалы адамдардың бәрі жаппай түсіп жатқан кезде сонда адамдар ақшамен шешіп кетеді ме екен деген жағдайды мені алаңдатады
тамыр таныс ол міндетті түрде болады мен оған жүз пайыз сенімдімін
бірінші менің адамым бірінші мүмкіндігі бар адам
бірінші дәрігердің туған туыстары даже
иә енді дәл қазір
міндетті түрде міндетті түрде ол енді біз оны айтып дәл қазір ешкімге америка ашып бере алмаймыз ол әркімнің де әр қазақстандықтың білетін нәрсесі
енді италиядағы қазір жағдайды қарашы оқып отырсаң
оларда именно жаңағындай аппарат басқа мүмкіндіктер болмағандықтан даже кімді кім өлуін былайша айтқанда
кімнің тірі қалуын шешіп жатқан кезде екінші жағынан ол кімнің өлуіне болатынын да шешіп жатыр білесің ғой италияда
аппарат біреу ақ саған бес адам келіп тұр сен
блин не деген ауыр таңдау иә
сен бес адамның ішінен бір адамның тірі қалуын шешуің керексің
бұл жағдай егер бізде жаңағындай қатты тарап кететін болса міндетті түрде бұл жағдай болады бірақ таңдау сол кезде қалай жасалады
вот осы жерде құқық мәселесін мүмкін
даже дәл даже осындай кезде біз құқық мәселені көтере алмай қалатын сияқтымыз
ну просто араласа алмаймыз процесске өйткені бәріміз үйде отырамыз
тым көп болатын болса байтал түгіл бас қайғы деп ы өзіміз әркім өзімен өзі кететін сияқты сондай
мхм бұны не үшін айтып отырмын
мысал үшін қарапайым орта статистикалық қазақстандық
жарайды мен і гипотетически бір нәрсе еш нәрсе деп айдаладан бір абстрактный бір нәрсе не қылмай өзімді айтайыншы
мысалы орта статистикалық қазақ
жұқтырып алдым ауруханаға бардым
и мен сенімді болдым ну қырық жасқа толмадым жаңа алпысқа дейін қайда
жаңа қырық жасқа дейінгінің нөл де бір нәрсе проценті ғана өліпті деген сияқты нәрсемен бардым
и тут мен сияқты тағы төрт бес адам барып тұр
ішінде бір әкімнің баласы или бір туысы бар или главврачтың құда баласы
ну любой сондай жаңа теріге жақын сол ситуацияда теріге жақын адамдар деп айтайықшы иә
менің шансым қаншалық сол жерде қызмет алу нөл
жоқ ешқандай құқық ыыы ықтималдық теориясына салып құқық бір нәрсе бірдеңе бір математикалық салып нәрсені
мен просто сенімдімін
менің менімен бірге қатар сондай бір адамдар барып тұрған кезде менің именно сол бес адамның ішінен менің не алатыным көмек алу ықтималым төмен
то есть біздің адамдар оны да ескеруі керек
а біздің жағдайда тіпті қатты ескеру керек
мүмкін америкада там англияда деп идеализировать етпей ақ қояйық ол жақта да мүмкін ондай нәрсе
а енді біздің қоғамда ол екі бастан белгілі нәрсе
то есть дәл қазір жаңа пофигизммен ауырып жүрген конспирология қуып жүрген немесе жай ғана болған немқұрайлы қарап жүрген адамдар осы нәрсені да ескеру керек те
егер ол маған келсе біздің медицинаның жағдайымен менің көмек алу мүмкіндігім қанша
жалғыз өзім барып тұрсам поликлиникада жүз пайыз мүмкіндігім бар өйткені жалғыз өзім
а жүз адам барсақ ше
жүз адам емес үш төрт адам барған кездің өзінде уже менің көмек алу мүмкіндігім бірнеше есе төмендеп кетеді
кей жағдайда нөлге тең жаңағындай айтқанымдай
сен ауруханаға барған кезде тіпті сенің таңдау жасалып жатқанын сен білмейсің өйткені сенің вот именно болуы мүмкін
сен тіпті сыртыңнан уже сенің тағдырыңды шешіп жүргенін де білмейсің
сондықтан адамдар қазір түсіну керек те
ертең барып мына жақта даулап мен барып олардан жұлып аламын деген і ой болмау керек те
жоқ ондай то есть адамдардың бірінші кезекте қазір мен ойлаймын менің ойымша адамдардың ең басты ең басты міндеті міндеті құқығы емес міндеті сондай жағдайға жетпеу
просто жетпеу
жеттің бе все сенің шансың еселеп азайды
адамдар осы нәрсені түсіну керек
адамдар ешқашан өзінің қандай қоғамда қай жерде өмір сүріп жатқанын ұмытпау керек деп ойлаймын қандай жағдай болсын
бірінші кезекте өзіне керек
а сен өліп қалғаннан кейін туған туыстарың әділеттің жаңағы ақ туын желбіретіп сенің өліміңе кінәлілердің бәрін қабырғаға тақап атып тастай салсын
одан саған не пайда сен уже жатырсың ғой құмырсқаға жем болып
туысқандарыңа не пайда
жүз адам атып тастағанда тірілтіп алады ма сені
егер оларға да жұғып олар да көз жұмып і кетпесе аха иә
енді бұл жерде біз де қара аспанды төндіріп сондай бір
жоқ ол қара аспанды төндіру емес белла бұл ешқандай қара қара аспан уже төніп қойды
біз қазір қара аспанның астында өмір сүріп жатырмыз
бұл жерде і жаңағындай қара аспанды төндіріп деп мүмкін даже мынау эболаның кезінде ол африкада да болып жатты ғой негізінен иә
иә бізде даже қазақстанда бір жағдайын да естімеппін или мен вообще ақпарат кеңістігінен тым алыс адаммын
құс тұмауы даже там әлемнің бірнеше елінде шығып жатқан кезде шошқа тұмауы деді басқа даже солардың кезінің өзінде вот сондай кезде мүмкін айтуға болар ма еді е тұра тұршы
даму қарқыны таралу қарқыны соншалықты емес басқа емес
біз фактически дәл қазір қара аспанның астында уже өмір сүріп жатырмыз біз қара аспандамыз
ты что төндір төндірме ол уже төніп тұр
мәселе тек қана сонда мен соған ілінемін бе ілінбеймін бе
деген ғой мына жүйе өзгеріп міне сәл қана бір қолыңды созсаң бір жақсы бір қазақстанды көруіңе болады
тек соған шыдашы просто үйіңде қалшы
жаңағындай отырып ана бір жақсы қазақстанды бірге көрейікші деп айтқым келіп тұр да
меніңше бір сезім бар сияқты бәрібір де бір осы ауыртпалықтан өтсек
ыыы қандай жолдары бар
ы білесің бе мен қазір бір қызық білмеймін бұл салыстыру қаншалықты ыыы орынды болады орынды болмайды но айта салайын может вдруг біреуге пайдасы болып қалады
кімнің виктор франклдың психолог в концлагере деген несі бар да кітабы бар

ол сол жердегі бір нені оның жаңағы пациенттермен сол жердегі жұмыс әдісін есіңде ме есіңе түсірші
ол былай дейді көп адамдар өзіне қол салуға өте көп адам өзіне қол салып өлген и өте көп адам өзіне қол салуға ұмтылыс жасаған ғой сондай кезде

әдейіге мені атып тастасын деп побегке кетеді болмаса жаңағы ы тоқ жүргізіліп қойған айналаны қоршап тастаған тоқ жүргізіліп қойған сымдарға барып асылып өледі
ну просто анау өмірден өлімді артық көреді
сол кезде виктор франкл сондай бір нені айтылған екен өзінің пациенттері бір екі пациентіне бір профессорды солай өлімнен алып қалған
сен қазір мынау жағдайыңнан кішкене абстрагироваться етіп анау шығып не қылу үшін мына нәрсені ойланып көрші
вот сен проффесорсың
мына нәрсе біткеннен кейін не істейсің деген нәрсе
то есть қазір адамдарда сондай бір үлкен депрессия бар да массовый психоз
бұл метод өзі менің ойымша өте жақсы
енді мүмкін сол концлагерьдегідей жағдайда емеспіз енді мақұл шыли
бірақ бәрібір өте көп адамда депрессия бар қазір
менің ойымша бұл да бір не де
то есть адамдар дәл қазір осы нәрсеге де көңіл аудырғаны дұрыс сияқты
то есть төтенше жағдайдан кейін не істеймін
мхм ну екі ай болар ну үш ай болар одан кейін не істеймін
то есть соған жоспар құрып соған бір дайындығын қылып уақыты да бар дәл қазір
енді концлагерьдегідей ауыр жағдай емес но бәрібір
то есть бір сол енді бұл жерде не панацея жоқ қой барлық нені бір ақ өзі шешіп кететін
неше инструмент бар неше метод бар неше жолдары бар соның бір бағыты бір жолы ретінде осыны көріп отырмын
то есть адамдар қатты депрессияда болып жүрсе егер жаңағы үміт те азайып бара жатса осы нәрсені ойланып көрсе

ну елестетіп көрсе ну осы уақытта бітеді мысал үшін үш айдан кейін июньде білмеймін ғой жаңағы июльде мен осы нәрсені істеп жатамын деп елестетіп көрсе
ол да менің ойымша жақсы нәрсе
ну енді мен дәл қазір өзім көріп отырған ең худший нені айтып отырмын да сценарийді мақұл майға дейін біте қойсын
жоқ жоқ майға да емес ііі трамптың өзі айтуынша ол тамыздың соңына дейін созылады деп айтып отыр
жалпы сарапшылардың өздері да айтады қырқүйекке дейін ііі созылуы мүмкін дәл осы карантин жағдайы деп
бірақ мен карантинді ғана емес мысалы қазір бізде девальвация өте қатты мықты болып жатыр
мен ойлаймын адамдардың көбісі жұмыссыз қалуы мүмкін әбден
сол кезде қазір ойлану керек сен мысалы қазіргі жұмысыңнан шықтың да сен не істей аласың

мысалы менің өзім қазір мен ойламаймын журналист болып қаламын ау деп
мен өзім ойлаймын қайда не жұмыс істей алатын едім деп
қазір мысалы әр түрлі бір ресурстарды беріп жатыр ғой адамдарға оқуға там анау мынау курс
ол просто әлеуметтік желіде өзіңнің бір ақылдылығыңды көрсету үшін бөлісетін пост немесе бір шейер емес
ол саған берілген мүмкіндік
соны ал да бір жаңа мамандықты игер немесе ойлан өзің не істей аласың
өйткені дәл қазір жағдайда тура сендегі стартта барлығы тұрады
ешкім бұл жерде біреуі артық біреуі кем болып қалмайды мүмкін біреуінің ыыы бір қап күріші артық шығар сеннен дәл қазіргі жағдайда
бірақ бәріміз бір деңгейде тұрмыз әлі бір деңгейге түсеміз де
сол кезде ы ойлану керек те адамдар иә бір ой беріп қою керек сияқты адамдарға немен айналысасың деген жаңа сен айтқаның өте дұрыс
одан кейін бізде енді бұрын бұндай нәрсе болған жоқ қой бізде бірінші рет ыыы
менің ойымша бұдан кейінгі нәрселерге жақсы кейстер именно осыдан алып шығатын сияқтымыз осы жағдайдан
біз осы уақытта не істедік
давай да екеуіміз дәл қазір осы неден кейін шығып сыртқа шығып осыдан кейінгі постпандемия кезеңін ойланыстырып көрейікші
менің ойымша бізге үлкен аналитика керек осы жағдайды біткеннен кейін
өте үлкен аналитика жасап қорытынды шығару
именно жазбаша түрде қорытынды шығару керек және ол бірнеше шығуы керек
нпо лар үкімет жеке интеллектуалдар аналитиктер
ол не қорытындылап шықты осы нәрседен
дата аналитикасын қосып барлығын жасап бір мықты мықты жаңа отыз бірінші пациент кейсі
басқа кейстердің барлығын алып шығып если завтра война деген нәрселер да если завтра екінші пандемия не болады
бір переосмысление керек те мынау нәрсенің барлығын
мен жаңағындай отыз бірінші пациент несін кейсін бірінші кезекте еске ұстар едім
екінші өзіңнің өмір сүретін қоғамыңның жаңағы мүмкіндіктері
то есть сен қазақстан сияқты сенің кім екеніңді сенің кейбір игіліктерге қол жеткізу мүмкіндіктеріңді құқық мәселесі емес жігер тамыр таңсық немесе қалтаның қалыңдық шешетін қоғамда сенің шансың қаншалықты
осындай кейстердің барлығын жинап ықтималдықтардың барлығын жинап бір үлкен не жасау керек
және үкімет жасайды міндетті түрде жасайды
мен оны тіпті қандай болатынын да примерно білемін
енді білгіш емеспін но өзімше представляю
бәрін керемет жасадық кемшіліксіз жатқа жасадық ы кемшіліктердің барлығы біздің емес азаматтардың санасыздығынан болды деген сияқты не жасалады міндетті түрде
вот біз жақтан бәрі идеально швейцарский нелер сағаттар сияқты жұмыс істедік сұмдық деп
біздің тарапымыздан мынандай біргеміз деген акция жасалды деген сияқты ма
да ойбой біргеміз акциясына бес жүз мың волонтер қамтылды там күндіз түні екі жүз мың врач жұмыс істеді хорошо но енді ол үкіметтің несі бізге именно тәуелсіз именно акцент осыған
тәуелсіз объективный не керек жасау керек міндетті түрде жасау керек
и осының бәрін қазірден ойлана бастаған дұрыс сияқты ты
өйткені енді білесің ғой кез келген нәрсе күйіп тұрған уақытында не де сезіледі де қатты
ыыы бітті біз бүгін соңғы коронавируспен ауырған соңғы адам бүгін поликлиникадан шықты деп гүл шоқтарын беріп трансляция жасап шығарып салғаннан кейін екі үш күннен кейін оны ұмыта бастаймыз
потому что ы күйіп тұрған именно қазір эпицентрында отырған кезде именно уақытта басқаша сезіледі
сондықтан ондай нәрсені қазірден бастай берген дұрыс сияқты просто кейс жинау
аналитиканы кейін жасаймыз иә бітпеген нәрсеге анализ жасау өте қиын
жоқ өзінде жинауың керек дегенді мен мысалы былай деп түсінемін
қазір мысалы иә кейстерді жинау
ыыы мен мысалы скриндерді ііі жасап отырамын да бізде айттық қой ііі сайт ашылды ресми сайт і жаңағы адамдардың ыыы коронавирус жиырма жиырма кейзет деген сайты ашылды деп
алдында біз мен алғы саған жібердім ғой сілтемесін мынандай бір сайт ашып қойыпты деп ыыы коронавирус кейзет деген кей мен жазып
сөйтсем ол үкіметтікі емес ғасыр құралбайұлынікі екен де
сосын соған қосымша тағы да кет кет кет деген қазір енді көрсең і точка кейзет деген ол сайт ашылды
онда да қандай кет кет кет і коронавирус кет кет кет деген бар ғой
жоқ ыыы қарап көрсең өте анау молодец жақсы сайт жоқ вообще мен ііі
өте қатты бір сондай бір риза болдым да
ал мен мысалы қазір қайта қайта скрин жасап отырамын да данныйларды бізге мысалы ы жаңағы мынандай мынандай жағдай деп неше уақыт сайын айтып отыр
мысалы өткен жаңа сенбі жексенбіде бізде дерек болған жоқ та дүйсенбіде он төрт ы адам деп бірден тастай салды
меніңше жай ғана бюрократизм болды бұл жерде
сенбі жексенбі жұмыс істеген жоқ адамдар сосын адамдарды дүрліктіріп он төрт адам деп тастай салды
сол сияқты сондай жағдай боватыр да бізде қазір кешке қарай түнде мысалы деректер жаңартылмайды
демек адамдар бұрынғы режимде әлі де жасап отыр жаңағындай тоғыздан алтыға дейінгі сияқты
бес күн аптасына сондай сияқты
и мен мысалғы осы тараптан үнемі қайта қайта қарап отырамын
ақпараттық саясат жағынан не жасап отыр адамдарға қаншалықты жұмыстарды жүргізіп отыр түсіндіріп деген сияқты
мхм и осы жағынан адамдар да қараса болады мысалы жаңа сен айтқандай аналитикалық записканы ыыы жасайық онда бірігіп мүмкін давай
біреулер ііі азық түлік жағынан ыыы жасайтын шығар бағалар қаншалықты өсті қаншалықты төмендеді доллар і жағынан не болды деген сияқты мхм
сол сияқты жасауға болады әркім өз саласын алып алып жаңағындай қателікпен жұмыс жасауды үйренсе
ыыы сен факт чектің несі банниковтың азаттыққа сұхбатын оқыдың ба
жоқ оқымадым
ыыы өте әдемі нелер айтқан фейк ньюс дәл қазір коронавирус жағдайында фейк ньюс не қылып қаптап кетті оның себебі неде деген сияқты
оның қаптап кеткен себебі өйткені ресми ақпарат жоқ қой енді
ресми ақпарат ресми ақпарат жоқ жоқ деп мүлдем айтуға болмайтын шығар аз өте аз
екіншіден уақытылы емес қай кездегідей
ы халық уже ресми ақпарат шыққанға дейін ол ақпараттың мың вариантын таратып тастайды яғни уақытында емес
үшіншіден банниковтың сөзіне қатты қосыламын өте мықты бір нені айтады
ол бұрын да айтылған бізде айтылып жүрген нәрсе
ресми ақпарат көздері бұған дейін жаңағы шартты түрде айтайықшы қазақстан хабар евразия деген бір канал бар ғой
иә иә
иә то есть сол жердегі ііі контенттің бәрі госпропқа негізделген өтірік ақпарат таратумен осы уақытқа дейін айналысқандықтан мемлекеттің толық сенімінен айырылып қалған да
то есть даже уақытылы толық ақпарат беріп отырған күннің өзінде уже сенімсіз адамдар да а мынау мен
банников өте жақсы айтады и бұл банниковқа дейін де бірнеше рет айтылған
то есть ресми ақпарат көздері сенімнен айырылған кезде уже именно осындай жағдайда халықты именно ресми ақпарат көздерімен игеру қиын болады
мемлекеттік органдар мүмкіндігінше госпроптың мүмкіндігі несін шектеп ақпаратты не қылу керек шынайы беруге тырысу керек және альтернативный ақпарат көздерін қалдыру керек бәрін қысып тастамай
а елде жаңағы төтенше жағдай болған кезде
қарашы өткен жолы төтенше жағдай жарияланды ғой сол кезде айтады і мемлекеттік бақ тар және жекелеген бақ тар деп өздері бөліп отыр мысалы қазірдің өзінде ақпарат тарататын адамдарды мхм
ол мысалы жаңағы мына сайт болмай тұрып олар тенгриньюсқа тастайды адамдардың бәрі жүгіріп барып тенгриньюстан қарайды
неге ол бір ғана бір ыыы бақ құралына ғана береді де өйтіп бөліп жарады оларды
и сосын мысалы мен неге адамдардың і мысалы ангела меркельдікін трамптардың сөзін қарайтын болсаң олардың ы халқына жолдауы кәдімгі адам мен адам сөйлескен сияқты да
мен негізі осындай жағдайда карантин жағдайында төтенше жағдай кезінде жаңа билікке бір бір жағынан ы балағынан шауып жаңа бит ұқсап ы ондайды жақтырмаймын
бірақ былай қарасаң мысалы өткенде біз тоқаевтың жаңа төтенше жағдай жарияланған кезде үндеуін қатты күттік негізі не айтады екен деп
кәдімгідей біз үшін бір ыыы құтқаратын бір адам ретінде көрдік те оны
бірақ көңіліміз толмады
не айтты ол бізге сол кезде
ақпараттық жаңағы бізде саясаттың өте нашарлығы тура сол деңгейден ақ байқалады
біздің шенеуніктің адамдармен қалай сөйлесетіні
бір мынандай бір отчетті білмеймін бір кім жасағанын біреуді соны бір оқып беретін бір не сияқты да жиналыс сияқты көреді де
жай ғана бюрократия үшін бір галочка үшін оқи салатын нәрсе
бізге не керек ыыы адамдарға
бізге адамды адам көрген қажет
жаңа ангела меркельдің ана қарапайым бір герман адамымен сөйлесіп тұрғаны сияқты і несі де бір кейін өзің қарап көр
енді мен сенің бір жеріңмен келіспеймін бір сөзіңмен
мхм балаққа жармасқан битке ұқсап дедің бе ыыы келіспеймін
именно балаққа жармасқан битке ұқсап емес именно осындай кезде бұл қатты талап етілуі керек менің ойымша
адамның тілінде сөйлеу дұрыс жеткізу уақытылы жеткізу шынайы жеткізу именно талап етілуі керек
именно сақталуы керек бұл ешқандай балаққа не емес бұл өйткені өте маңызды
енді сен қара ммм қанша адам кредит мәселесінде хабар күтті мхм
аңдып отырды осы мәселені

а шықты да бір информацияны таратты сми арқылы
иә ы өте көп жоқ атамекен жақтан айтылды ғой деймін бұл

енді өзің қарашы
и өте көп адам бір бірінен сұрап отырған не айтқысы келді дейді
бәрі оқыды текстті ақпаратты бәрі оқыды
бірақ бір бірінен сұрап жүр мынау не айтқысы келді
мықты айтты деп жаңа бөлісіп жатыр мықты айтқанда не айтты ол жерде
тоқсан күннен кейін ыыы
кім мықты айтты деп жүрген
мен саған сілтемесін жіберемін
соны қарашы мысалы шенеуніктің айтқаны және каспи банктің төрағасы анау ломтадзеның айтқан сөзін қарай гөр
екеуін саластырып қарай салшы
анауыңның сөзі қандай мынаның сөзі қандай мәселе бір бонустарда ғана емес
мәселе адамдармен қарапайым тілде сөйлесуге вот
ну именно ол жерде қазір мысалы қазақша сөйле орысша сөйле қажет емес
қай тілде сөйлей аласың сол тілде сөйлеші

енді мен оны і бірнеше несін айтуға болады енді ақпараттық несіне ақпарат саясатына қарай кететін шығармыз
мен бірнеше себібін көремін бірінші себебі просто солай қалыптасып қалған
басқа варианттарын білмейді тупо білмейді
өйткені неге ол басқаша сөйлеуді білмейді өйткені халықтың тарапынан ешқашан бізде диалог жоқ та
тек қана олар айтады айтады айтады а халықтың тарапынан ммм жаңағындай түсінеді ме түсінбейді ме сені саған қандай сұрақтар қояды ол маңызды емес
бізде бір ақпарат тарататын тіпті анау жолдаудың өзінен жолдауды қолдау дейді де жолдауды түсіндіру жұмыстарына білесің бе қаншама миллиондар бөлінетінін
бір айтқан нәрсені түсіндірудің не қажеті бар просто
жай ғана түсінікті қылып айтудың өзі жеткілікті ғой
иә түсіндірудің қажеті ыыы бизнес
бюджеттен ақша шығару бюджеттің ақшасын игеру жеу
и ол так что адамдар маған түсінбей қалды сондықтан түсіндіру
түсіндіру қажеттіктен емес ақша істеу
нағыз пропаганданың өзі
иә ол бар ғой
одан кейін мен айтқым келіп отырғаны жаңағы бірнеше вариантын көремін дедім ғой
біріншісі жаңағы просто адамдар басқаша сөйлеуге болатынын өздері білмейді өйткені өздері көрмеген или вообще хабары жоқ
екінші мәселе түсінікті болуға қажеттік жоқ
яғни қандай мағынада бұл жерден саяси мағынасына қарай кетеміз менің көріп отырғаным
ангела меркель мысал үшін сайлау жақсы дамыған елдерде сайлау более әділетті әділ елдерде түсінікті болуға олар мұқтаж то есть мәжбүр
сайлаушының алдына келіп сен анау банктердің несі кредиттері бойынша заявление жасағандай жасап кетсең а сенің конкурентің келіп ломтадзе сияқты сөйлесе ломтадзе депутат болады а сен ұтыласың
то есть бізде түсініктік болуға қажеттік жоқ мәселе осында
а егер қажеттік болса және сенің мүмкіндігінше қаншалықты түсінікті болғаның болсаң соншалықты көп дауыс алу нең болатын болса мүмкіндігің болса сен жүз пайыз түсінікті болуға тырысасың
және қоғамды бірнеше неге бөліп тастайсың да категорияға бірнеше сегментке бөліп тастайсың да
алкоголикпен барып сыралатып отырып сөйлесесің ну енді мен қазір немножко так қарабайыр иә утрирую иә қарабайыр неге салып отырмын түсініп отырмын
просто түсінікті ойымды түсінікті жеткізу үшін өзім де түсінікті болуға тырысып отырған түрім ғой
то есть алкоголикпен сен соның тілінде сөйлесең зекпен соның тілінде сөлесесің банкирмен соның тілінде сойлеп то есть сен бір тілде сөйлемейсің
егер сенде түсінікті болу қажеттігі болса сен бірнеше тілде айтасың иә ақпаратыңды
а бізде ондай қажеттік жоқ

өйткені бізде ыыы карьера жасау саяси болсын ыыы мансап жасау ол бізде меритократияға сүйенбейді
тек қана мысалы вот именно жақып асанов өте жақсы сөйлейді
жақып асановтың сөзін тіпті түсінбесең де бір ана прокуратураға қатысты бір сөздерінің өзін тыңдап отырасың
бірақ ол бәрібір мысалы басқа адамдар одан да мықты сөйлесін олар бәрібір көтерілмейді
бізде өйткені билікке қоятын тамыр таныс арқылы бір біреудің командасы арқылы сол ғана келеді
сол үшін ондай қажеттілік болмайды ол жерде ешқашан
мхм хорошо ыыы мен толық келісемін ешқандай алып қосарым жоқ
дәл біздің қазіргі жағдайымызға қайтып келейікші
то есть максимально түсінікті болу дәл маңызы қаншалық дәл қазір
өте жоғары
дәл қазір ақпараттың мүмкіндігінше жүз пайыз түсінікті болуына күш салу керек
то есть бізде басшылар өзінің деңгейі жетпейді және спичрайтерлер
тоқаевтың спичрайтерлерін айтар едім отвратительно просто
ну енді кешіріңіз бір мемлекеттің президенті өзіне дұрыс спичрайтер не
одан кейін бізде байқайсың ба ол баяғыдан келе жатқан салт назарбаевтың речьтерінде де болатын тоқаев та сол енді ол сабақтастық дегеннен кейін әрине соны жалғастырады міндетті түрде
сөздерінде екі тілде айырма болады
сен соңғы несін айтшы оның үндеуін айтшы анау
иә үндеуін қарадым қазақша үш жүз миллиард туралы бар тоқсан миллиард туралы бар қазақшада жоқ
а неге айтылады жай ғана і басқа жоқ ы нақтылауы жоқ
орысшасында нақтылап і кішкене таратқан
екеуін екі түрлі спичрайтер жасап берді ма
кешіріңіз и біреуінің біріншісі екіншісінің аударма екені көрініп тұр ғой
или аудармашы ы дәл сол тұсын аударуға миы жетпеді ме
то есть бізде ақпаратты бір адам мысал үшін тоқаевтың ауызынан шыққаннан кейін ақпарат таратушы ол жерде тоқаев иә яғни бір адам екі тілде екі түрлі екі вариант таратады ақпараттың өзін
даже осындай төтенше жағдайда мен уже басқа уақытты айтпадым
түсініксіз бір болу бір бар екі түрлі беру тағы бар
бұл өте үлкен минус
сондықтан дәл қазір адамдарға ақпарат тарату ақпараттандыру мәселесі де өте
екеуіміз қазір сол үшін жасап отырмыз осы подкастты жазып адамдарға ақпарат таратамыз ау деп
бірақ бізде қайтадан саяси тақырыпқа кетіп қалды да
енді барлық неміздің бәрі саяси айналасында жүріп жатқан нәрсе ғой
сондықтан почти қойшы енді саясиға барасың енді қатты кетіп қалмасаң да тереңдеп қайтып келіп отырсаң осы тақырыпқа ол дұрыс
мен дәл қазіргі көретін нәрсе ең үлкен вызовтардың біреуі сол
ақпарат саясаты түсініксіз уақытылы емес

айқындық жоқ ыыы және барлық нәрсені барлық адамдарды қамтымайды
фейсбук жеткізу каналдары нашар
бізде баяғыда айтатын еді ғой анау карим неде қазақстан бірде мхм директор болып отырған кезде есіңде ме
сондай бір әзіл әңгіме болып кетеді ғой карим бүкіл қазақстанның көрермендеріне емес фейсбуктегі адамдардың несіне көңіл күйіне ғана жұмыс істейтін сияқты деп
иә иә бізде қазір де дәл сондай нәрсе ақпарат саясатында да сондай бір нәрсе байқалады да
фейсбук біледі ме болды қазақстан ну кешіріңіз фейсбук қазақстанның он проценті ғана шығар
и то оның фейсбуктың бүкілін қамтып отырсың ба
ал сен саған қаншалықты келетінін келмейтінін білмеймін маған уотсапптан күнделікті соншалықты ақпарат ағыны келеді
мен қазір бір ақпарат орталығы сияқты болып отырмын да шайқасып ей мынауың дұрыс емес мынау не подтвердилась информация кешіріңіз ана жерден тап
ы кейбір өзімнің даже туыс таныстарымның өзін үркітіп қоямын
мен қазір мемлекеттің тілінде сөйлеп кеттім амал жоқ кей жерде сөйтемін
уотсапптан жаңағындай фейк ньюс келеді қорқытамын мынау үшін сотталасың білесің бе статья бар
таратушы болма сотталып кетесің мен басқа енді не деймін оған
ол уотсапптан келіп отыр қасымда отырса өшір ананы деп айтар едім мынау жазба дедім қолынан соткасын тартып алармын жә соншалық қамқорлығым
а мен уотсаппта отырмын олардың әрқайсы әр қалада отыр мен сөйтіп қорқыта бастадым қазір сен мынау үшін сотталатыныңды білесің бе
а каспидің несі болды ғой иә иә иә каспи ііі барлығы бір жақсы кейс болды ғой кейін сол жігіттер ұсталды ғой
иә соны айтамын айналып келіп ей каспидің каспи банк туралы өтірік информация таратқандардың қазір сотталып кеткенін білесің бе
жатқың келіп отыр ма
амал жоқ не істейсің өйткені айналып келгенде ол бәрібір маған да қатысы болады
мхм өйткені мен осы қоғамда өмір сүріп отырмын ғой
оның зияны маған да тиеді
қоғамдағы паника көп болса фейк ақпарат көп болса туысқандарыма тиеді а мен туысқандарыма оның тигенін қаламаймын
ііі ақпарат саясатында иә желіде сосын көбінесе қазір бір ііі жаңағындай вирусқа қатысты шықса бір экономикаға қатысты шықса бір кекетіп бір бірін айта бастайды
ой жұрттың бәрі там вирусолог жұрттың бәрі там экономист жұрттың бәрі там жұрт деген сияқты
мен де қазір осы коронавирус шыққаннан кейін бір материалдарды салып әйтеуір хал қадірімше аударып анау чаттардан лақтыра бастадым да
бұл жерде бір лайк жинау немесе басқа бір не емес
өзің қолыңнан келіп тұрғанын көресің де хотя да мен де өстіп жасаймын мысалы вотсапптан жұрттар таратады ма мынандай фейк ақпаратты
мен хотя бы былай тазартып беріп таратайын деген сияқты сондай бір оймен жасап отырмыз да
бірақ әлеуметтік желіде жаңағындай көбінесе бір адамдар шығады өй ыыы сен бір хайп жинап немесе бір очко жинап бір жасап жүрсін бе деген сияқты немесе шеттерінен бәрі вирусолог деген сияқты
қазірдің өзінде біздің ыыы тақырыпты осы ыыы сөйлесіп отырғанымызды да айтатын шығар бәлкім тақырыпты тауып алып осылай езгілеп жатыр жаңағындай вирус туралы деген сияқты
бірақ оған қарамай бәрібір де жұмыс жасай беру керек
таңдау иә таңдау әркімнің өзінде ғой біз ешкімнің жаңағы чатына лақтарып отырған жоқпыз
жоқ мен лақтырамын
ну жақсы чатына лақтырған күннің өзінде мақұл біз оны мынаны орындамасаң мына кенесімді тыңдамасаң мен сені атып тастаймын сөйтіп тастаймын деп отырған жоқпыз
таңдау адамның әрқайсында бар
хорошо именно соны тыңдағаннан адам
иә сол нәрседен сол тұрғыдан қарау керек деп ойлаймын мен мынаны тыңдасам не аламын тыңдамасам не аламын
ну хорошо онда ертең бар скелет болып жат мен жүрейін байғұс юрик деп тырқ тырқ күліп бассүйегіңді сипалап
бассүйегін сипалай алмайсың кремация жасайды ғой
ох даже оңбағандығы соншалық даже мені сондай мүмкіндіктен айырып кетеді екен ғой иә
иә күлін шашып
ну хорошо күліңе қарап тұрып күлейін онда
адамдарда просто ессіздік бар да сондай нәрсе ой ақылды болмашы вирусолог мынау кешіріңіз мен саған вирустан не оқып отырған жоқпын даже мен ақпаратты жасаушы емеспін
мен аударушымын жасаушы вирусолог
осы нәрсені тусінсе жеткілікті ғой
иә сосын вирусологтардың өзі үндемегеннен кейін қайтеміз енді
вирусологтар енді вирусологтарды кінәләуға да болмайды олар дәл қазір ақпарат таратып әлеуметтік желіде отыруға мүлдем уақыты да мүмкіндігі де жоқ
мхм мүмкіндігі бар заманда да бұндай ортада ешқашан көрінбеген адамдар
ерік абенович деген сияқты бір врачтар сондай мамандар білгенін жазып отырады лонгрид үлкен қылып
ну хотя бы сондайлардың барып оқып барлығын бөлісіп отырайық
мхм дәл қазір енді нақты жаңағындай коронавирустың молекулаларын атомдарын шашып элементтерін не қылып түсіндіріп беру емес оған ешқайсымыздың
просто жаңағындай факторларды ескере отырып сақтану
сақтану жолдарын ғой мхм жай ғана сақтану жолдарын бір бірімізге тұрақты айтып отырсақ негізі ііі дұрыс жасап отырсың деп ойлаймын өйткенде италияның несі дәрігерінің тексті
мен көп адамнан жақсы отзыв естідім
ыыы жаңағы неде сатыбалдыдан бастап көп адам оценили ана нені антисептикті үйде жасап алу жолдары
жасала берсін ақпарат кеңістігінде хотя бы сондай бір нәрселер жүрсін де өтіріктерден гөрі
жасалуы керек күле берсін жақсы кешіріңіз сізді хотя бы күлдіре алғаныма ризамын тыңдамауға әрқашан адамның таңдауы әрқашан өзінде ғой
тыңдамай ақ қойсын кімді мәжбүрлейсің
адам просто ойлану керек осы нәрсеге құлақ ассам не ұтамын құлақ аспасам не жоғалтамын или наоборот
ішті жасала беру керек деп ойлаймын ол нәрсе
ой шеттерінен вирусологтар деп сайлаудың кезінде де бір нәрсе болатын болса ау политологтар қайдасындар
то есть адамдар ну петросянство да таза
ой айналайын жаңағы пойызжол мамандарым менің деп ктж туралы бір хайп болса ну мен мысал үшін
нең кетті сенің жаза берсін

то есть адамдар мен басқалар сияқты емеспін деген нәрсемен хайп жасайды да а иә иә иә
то есть мен мыналар сияқты емеспін мен ерекшемін
ну жақсы бір қол соғып қояйық
жазбадым деген сияқты
иә қар жаумағанды қар жауғанды жазбаған отырып шәй ішпедік па деген сияқты
шындап келген кезде анау масса көбірек болып кетуі мүмкін де вирусологтардан гөрі жаңағы вирусологтарды кекетушілер
сондықтан именно инфополеде нені немен толтыру мәселесі ғой дәл қазір
мхм енді инфополеде өмір сүріп отырғандықтан осы дәл қазір именно дәл қазір бәріміз отырып алып ақпарат көздерін аңдып отырмыз
қай жақтан не шығады қай жақтан не келіп қалады не айтылып жатыр
сұмдық ақпаратқа сұраныс дәл қазір менің ойымша баяғыдан әлдеқайда көп еселеп көп
и сол кеңістікті кіммен немен толтырады
мен үшін вирусологтарға күлгендерден гөрі жай ғана анекдот айтып бер халықтың көңілін көтеріп отыратын адамдардың несі пайдасы көбірек па деп ойлаймын
и жаңағы пофигисттерден гөрі конспирологтардан гөрі
өткенде де жаңағы мен де жаңағы көп әріп лонгрид жазып тастадым ғой
мхм не істей аламыз деген сияқтыны иә оскар айтады да ештеңе керек емес деймін ғалымдар мен мамандарды тыңдандаршы вот именно осыған шамамыз жетпей жатыр да ғалымдар мен мамандарды тыңдау
болды сол ғана керек
үй ең болмаса осыны түсінуге түйсінуге мүмкіндігіміз жетпей жатыр да кей жерлерде
и өткенде бір посттан оқыдым да блин жаттап қалмадым
даже дамыған елдерде ыыы жан басына шыққан кездегі койка саны
статистикасы болады екен да жай күндері
мхм то есть мың елдің әр мың адамына бір койкадан или әр мың адамына больничный койканың саны нөл де бір нәрсе адам деген есептеледі екен де
ал мынанадай жағдайда
қажет деңгейден бірнеше жүз есе аз болып саналады екен
то есть мысал үшін қазір неде
койка саны деген койкалар ешқашан бос болмайды ғой
қарапайым күннің өзінде больницаларға барсаң барлық да койкалар бос жатпайды
а прикинь сол нагрузкаға италияда қазір қырық мың сверху адам келді

италияда қазір қанша қырық мыңнан асып кетті ме
жоқ оларда қырық жеті мың адам қазір
жұқтырғандар
вирус жұқтырғандар иә
карантин карантинде жатыр ғой
ыыы больничный карантин мен і үйдегі карантинді айтпай ақ қояйын мхм
енді өзің ойла әншейін күндері бос болмайтын койкаға
шамамен елу мың мүмкін алпыс мың адамдай қосымша нагрузка
то есть италия просто жақын күндердің ішінде осыншама жаңа койкалар сәйкесінше осыншама больничный орын тауып беру керек
сұмдық нәрсе ғой бұл
мүмкін емес нәрсе ғой
практически мүмкін емес мынау нәрсе
енді бізде мысалы бүгін
мысалы орын жоқ деп айтты иә сосын оны грэс жақтағы ма бір басқа бір мхм уже облыстық ауруханаға апарған
сен өзің білесің мысалы астанада біздің өзіміздің ортақ танысымыздың өзі ы ауру кәдімгі күрделі ауру болатын болса соның өзін больницадан шығарып жіберді де демек орын жетпей жатыр уже
бізде жаңағындай қырық адам отырған жоқ ы немесе бір жиырма сегіз адам жатқан жоқ больницада
бізде әлдеқайда мыңнан асып кетті қазір больницада карантинде жатқан адамдар и белгісіз олар шынында да оған көмек қажет пе керегі жоқ па
и олардың бәріне тест жеткіліксіз иә
то есть біз больницада жатқандардың қайсысында қаншалық то есть практически жай ғана тест жетпегеннің өзі бізде коронавирустың шынайы картинасын көруге мүмкіндік бермейді

біздің бағана басында айтыватқаным сол әлі де соған акцент жасай беру керек анықталғаны деп сөйлеу керек
иә бізде елу екі адамда коронавирус бар деп емес анықталды анықталғаны
то есть анықталған деген кезде әлі анықталмаған да мүмкіндіктерді сен уже подразумеваешь
адамдарда хотя бы әр мен бұл жерде айтып отырмын ғой панацея жоқ
ақпарат саясатында болсын медициналық жағынан болсын басқа жағынан болсын панацея жоқ
осымен қысқаша қайырайық енді
енді бұл туралы әлі көп айтылатын сияқты ііі мен кішкене қысқаша несін қорытындыласам болады ма
иә иә сен қорытындылай ғой
мен нені қараймын
бірінші жаңағы ыыы асқардың айтқан нәрсесін міндетті түрде айтар едім
ештеңе керек емес тек қана маманды тыңда и тыңда
маманнан артық білемін деп ақыл айтпа
просто соның айтқанын істе сол жеткілікті
екінші әсия бақдәулетқызының сөзіне өте қатты келісемін
именно қамқорлығымызды дәл қазір құшақтап емес басқаша көрсететін уақыт
құшақтамай амандаспай көрсететін уақыт бір бірімізді жақсы көретініміз нелеріміз
үшінші нәрсе біздегі жағдайды ешқашан ұмытпау керек
біріншіден медицинаның жай ғана тіпті медицинаның жүз пайыз адал болды деген күннің өзінде дәл қазіргі мүмкіндіктерін ескеру керек
тест жетіспей жатқан елде сені емдеуге мүмкіндік мүлдем және врачтың алдына біздің реалиимен қарайтын болсақ
врачтың алдына үшінші төртінші адам болып тұрған кезде таңдаудың именно саған түсетініне мүмкіндік почти нөлге тең
өйткені мүмкіндіктерің материалдық мүмкін генеалогиялық мүмкіндіктерің сай келмей қалуы мүмкін
оны да ескеру керек
және құтқаратын жалғыз нәрсе самоизоляция
самоизоляция деген біреуге бармау емес біреуді келтірмеу де
біреуді келтірмеу бұл эгоизмге жатпайды қамқорлықтан
өйткені сен оны қорғайсың және оның сенен қорғануына мүмкіндік жасайсың және өзің де одан қорғанасың
қарым қатынастың мүмкіндігінше барлығын шектеп тастау керек
ақпаратты уотсапптан алуды тоқтату керек
просто тоқтату керек
немесе өзіңе ең сенімді деген ары кетсе екі немес үштен аспайтын ең сенімді деген ақпарат көзін ұстап алу керек те содан айырылмау керек
менің ойымша ең жақсы нәрсе осы
әлем бойынша коронавирус ситуациясын бақылап отыратын халықаралық үлкен жаңа ресурс барғой бір сол ма иә
екінші коронавирус жиырма жиырма ма
иә коронавирус жиырма жиырма
мхм болды сондай бір екі ресурс ұстап ал болды басқа ештеңе керек емес
ол ресурстардың сілтемесін біз осы подкастты салғанда міндетті түрде саламыз иә
осы жағдай жөнінде біз әлі де подкасттар жасап тұрамыз деп ойлаймын алдағы уақытттарда да
және ыыы бұған тікелей қатысы болмауы мүмкін жаңағы айтқан айтып өткенімдей то есть дәл қазір осы кезең біткеннен кейін не істеймін деген нәрсеге жоспар құра беру керек
және соны жайлап ақырындап соны істей беру керек
соған әрекет қылу керек тіпті елестетіп көріңіз осы төтенше жағдай режимі біткеннен кейін может тауға шыққыңыз келетін шығар
мен сияқты рюкзагіңізді жинап отырған кезде пандемия басталып кеткен шығар
мен шынымен қазір пандемия бітетін болса мен рюкзагімді жинап аламын да кетемін тауға
өзіме таныс болғаннан кейін не қылып отырмын соны ұсынып отырмын
пандемиядан постпандемия кезеңіне жоспар құрыңыз
енді төртінші кішкене более глобальный нәрсе бізге мынаның барлығын бірін қазіргі этапта өте жіті мониторинг біткеннен кейін өте үлкен анализ жасау керек
өте үлкен аналитикалық бір мәліметтерінің банкін жасап қою
әзірге осы бүкіл әңгімеден дәл қазір қайтадан есіме түсіргенім
осы коронавирустың өзі қазір адамдарға адам өмірінің жалпы қандай маңызды екенін құны қандай екенін көрсетіп жатқан сияқты
сондықтан ең бастысы аман болайық
ешкімге өлім тілемеймін ешкімге ең залым деген ең бір қаскөй деген адамның өзіне ешқандай бір жамандық тілемеймін
сондықтан амандықта кездесейік аман болайық
і сен енді маған қарағанда сәл гумандылау екенсің мен бар енді списогімде өлім тілейтін бір екі адамым
тілемейтінімді түсіндім бүгін да да
иә ыыы өкінішке орай коронавирус менің ол қасиетімді ііі өлтіре алмады
ну жалпы барлығына иә
ы барлығына амандық тілеймін тек қана
жауапкершілік тілеймін бірінші кезекте сана болды
жақсы онда келесі сау болыңыздар
сау болыңыз